Injí manka ifeţar bañaan kañan, baloη ká <noise> ngёyipal ngёntaanjá ngёtёb baloŋ ka ngёyipal ngёntaanjá ngёtёb nákañan, ngёyipal ngёntaajá ngёwaanţ baloŋ ngёntaajá ngёbaakёr ţí ifeţar injí.